طبعا لو كنت أقدر أكون حشرة ليوم واحد, طبعا باختار أكيد أكون فراشة, لأنها تعيش في بيئة جميلة وتتنقل بحريتها بين الأزهار, وكمان أنا أحب استمتع بألوانها الجميلة واشوف العالم من منظور مختلف, اقد أتعلم من الطبيعة أهمية التوازن البيئي, وهذا أفضل شي أنا أحبه.